عيش حياة جيدة، يعني التوازن بين العمل والراحة، الإهتمام بالعلاقات الشخصية والصحة. الأهم هو أن تكون راضي عن حياتك ومستقبلها.